अगर मेरा पास आधा घंटा छ और पांच मेहमान आऊंन वाला छन त मैं जल्दी म स्वादिश्ट और आसान डिनर तैयार कल्लू। ये का खातिर मैं एक पैन ले लू वे म थोड़ा तेल गर्म क्लू फिर प्याज, टमाटर अर हरि मिर्च डाली के थोड़ा भून लू यू जल्दी बनी जांदू और सुगंध भी बड़ी अच्छी दे दु फिर ते म मूंग दाल डाली के दस पंद्रह मिनट तक पकन देलू, फिर ते का साथ साथ मैं दो चार रोटी कु आटा गूंथ लू और फटाफट दो चार रोटी भी बनाई देलू जु की दाल का खातिर स्वादिष्ट भोजन छ।